Dooño dooño jaggirta ko koowobbe ko ɗemngal mun juutngal. Dooño dooño weddoto ɗemngal mun yaha jaggoya <hesitation> koowobbe wayno mbuubu en, e hono mun en. Fooɗa adda, ni woni ñaama.